Ombiem kuak aparam ombiem tiel shiel a veces tiel mi tiet ñipelan tiel apatsalan ombiem paran paran gush mi tejadis tiel apa- apa almaran mi ombiem be tiel apatatrapar mi- mi comid ijguey kuej jan mi uj apamon ñiw tiene que tiel apallam but niw gumajier gue apar mallam but aj para paran mi korrul gue paran kuchuj mi- mi minchiejts tiel apapey papey ut ñiw- ñiw apapey uj kuaj papey tiel tiel ombiem be ñiw ñuñey inguiep muet niw hasta chupien umiats hasta pambi hasta pambich apapey olonok uj gue allam gue gumi atmam allam gumi comid atmama majüy tiet atmam mayam gue püt tiel shosh tiel gue amon ipelan amon wakush tiel apatsalan mi- mi korrul param mi inchiejts inguey apa pasap pue porque animal es sol ajguey mod pama mashom boti gue inguey palak umeajts.